L’unicu armalu ca mi veni ‘n menti ca si fa cridiri mortu pi nun farisi manciàri di li predaturi, è l’opossum. Lu vitti na vota nta un documentariu chi ficiru ‘n televisioni. L’opossum quannu è scantatu si jetta ‘n terra e si fa cridiri mortu e di lu culu nesci un liquidu ca fa fetu. Accussì lu predaturi, chi mancia in generi sulu armali vivi, pinsannu ca l’opossum è mortu, si nni va e lu lassa perdiri.